د اوبو لاندې یو راتلونکي ښار، لکه اوشینیکس ښار، کېدای شي د سمندر له سطحې سره تړلي ماډلر، یو بل سره تړلي ګاونډیان ولري، د اوو پوړونو لوړوالي لاندې د ګډ استعمال ودانۍ ولري. اوسیدونکي ممکن د مرکزي بندرونو شاوخوا راټول شوي کلیو کې ژوند وکړي، تفریحي او سوداګریز جوړښتونه په خوندي سیمو کې موقعیت ولري.